komiði sæl og verið velkomin í þættinum í kvöld fjöllum við um nýja skýrslu um loftslagsmál sem var gefin út í vikunni heyrum af listamanni sem tætti listaverkið sitt rennum okkur á nýjum hjólastíg á Akureyri og kíkjum í gæludýramessur ég heiti Ingibjörg og nú verða sagðar

ný skýrsla um loftslagsmál leit dagsins ljós í vikunni þar sem talað er um að menn þurfi að gera betur í svokölluð loftslagsnefnd Sameinuðu þjóðanna gaf út skýrsluna hún er afrakstur þriggja ára rannsóknarvinnu níutíu vísindamanna um allan heim í henni kemur fram að fólk þarf að gera betur til þess að koma í veg fyrir að jörðin hlýni um meira en eina komma fimm gráður ef ekkert er að gert gæti það gerst árið tvö þúsund og þrjátíu og í síðasta lagi tvö þúsund fimmtíu og tvö það þýðir að meðalhiti á jörðinni

yrði einni komma fimm gráðum hærri en hann var áður en iðnbyltingin kom það er að segja áður en fólk fór fyrst að búa til farartæki og vélar sem knúnar eru til dæmis með kolum og gefa frá sér koltvísýring hlýnun jarðar gæti orsakað langvarandi þurrka í heiminum miklar og bráðnun jökla í skýrslunni kemur líka fram hvað þarf að gera til þess að standa við markmið

var skrifað undir árið tvö þúsund og fimmtán vísindamenn segja að það þurfi að grípa inn í strax til að koma í veg fyrir meiri hlýnun það sé vel hægt en til þess þurfi ríki heims að taka höndum saman í baráttunni listaverk eftir

var tætt í sundur eftir að það seldist á uppboði í London eitt þekktasta listaverk

með blöðru var selt fyrir meira en milljón pund á uppboði það eru rúmlega hundrað og fimmtíu milljónir íslenskra króna myndin hékk í ramma uppi á vegg en þegar hafði verið samþykkt kom í ljós að ramminn var ekkert venjulegur myndin rann niður í gegnum tætara sem var innbyggður í rammann og hún hékk í henglum fyrir neðan gestir á uppboðinu tóku andköf enda bjuggust fæstir við þessu líklegt er hafi verið að stríða þeim sem kaupa listaverk fyrir háar fjárhæðir því kannski eru gæði listar ekki bara mæld í peningum það er samt spurning hvort verkið er hreinlega enn þá verðmætara núna þegar

nýr göngu og

milli Hrafnagils og Akureyrar hefur verið opnaður margir eru ánægðir með stíginn enda eykur hann öryggi þeirra sem ganga og hjóla vinsælt er að ganga hlaupa eða hjóla milli Akureyrar og

margir bílar fara þessa leið og það hafa orðið slys á veginum umferðin á þessum vegi er vel yfir þúsund bílar á sumrin á dag og það var varla orðið hægt að keyra þetta á góðviðrisdögum án þess að fara fram úr nokkrum hjólamönnum og nú er bara að vonandi að

hjólamenn noti þennan stíg og séu ekki að hjóla á veginum fólk fór að nota stíginn um leið og mögulegt var og er yfirleitt þónokkur umferð um hann stígurinn eykur öryggi en það eru líka fleiri möguleikar núna fyrir fólk sem vill stunda útivist á svæðinu hann er nánast tilbúinn það er komið bundið slitlag á hann

þessi stígur er fjögurra metra breiður þrír metrar er eftir að ganga frá honum sem er svona

stíginn sérstök messa fyrir gæludýr var haldin í kaþólskri kirkju í

á Filippseyjum nú á dögunum kirkjan

af mönnum og

og færri komust að en vildu

er haldin árlega á hátíð heilags Frans frá sem var þekktur fyrir að vera dýravinur hundar kettir og fleiri loðin dýr fá þá að setjast á kettirnir í kirkjunni voru kannski ekkert mjög hrifnir af því ekki komust allir fyrir inni í kirkjunni svo að messan hélt áfram utandyra sumir í hópnum sögðust gera þetta því þau trúi því að þetta tryggi langlífi dýranna það var líka haldin

í New York í Bandaríkjunum þar mátti meðal annars sjá svan hest og úlfalda sem gengu prúðbúnir til altaris

með eigendum sínum kveikt var á